Maro ny menaky azo atao baka amin'ny zavamaniry io. Ohatsy fotsiny zao ny menak'ôliva amin'ny maha anarany hoe menak'ôliva izay da midika zany fa baka amin'ny ôliva i. Da misy koa izao ny menaky voanio vita amin'ny voanio. Misy koa ny menaky tantely baka amin'ny tantely. Ary misy koa ny menaky voa sezamy baka voa sezamy.